E tômôbilo moa zany da misy <hesitation> manomboky aloha aty misy e capot igny igny la fa ohatry ka hoe simba e tômôbilo da igny avao gn'ampekarinao da magnenty raha amiganao gne mécanicien misy gne parabrise misy e karazane fitaratry e rétroviseur io misy e pneu misy e seza misy e volant da misy e frein io aby zany ilainy aby io.